Anndu <hesitation> kanngu njamu, naa yo a tefa-ngu a tefiray-ngu boo ta waɗki bana coftal ɓalli. Tabitina ɓanndu maaɗa e saati. Nden nyaamuki huunde laatiinde nde weltinay kadi nde sellinay ɓanndu maaɗa. Ngam non ɗum wallete <hesitation> ngaɗaa bana doggudu, ngaɗaa bana <hesitation> latuki balon e ko nanndi non, ngam nonɗum wallu ma. Kadi te- keɓaa goɗɗo laatiiɗo kanko maa e mo yiɗi huunde bana nihi, on ngurtidoo.